I ko’u mana’o ‘oi aku ko’u hoihoi e kauoha i nā mīkini e hana i kaʻu mau hana i mamake ai ʻOiai ʻoi aku koʻu makaʻu i nā mīkini no laila i koʻu manaʻo ua hiki ke hana wau ke kauoha i nā kaʻa a i ʻole nā mīkini nui no ka hana kamanā E hana i kaʻu i mamake ai e hana i mea e hoʻopalekana ai iaʻu.